Mi cuandi vadu ën muntagna o comuncue vadu ën gir ën lë zaino a i va sempre 'na mappa, ël binocolo e pöi la roba da mangé, sensa ezageré perché pöi a peiza e partu sempre cun l'eva e cuandi a fa brüt ficu sempre almeno ün k-way perché parei almenu pìu pa la piöva